Ia tegna hitako hoe ara-dalàgna koa zany mampiasa teknôlôjia amin'ny fagnatsaragna ny fahaiza-manao ny olombelogno raiky <hesitation> ohatra zany zao hoe am'resaka asa regny zany misy ôlogno raiky zany tia hangala ny isak'ôlogno firy amin'ny tanàgna raiky, igny am'zay zany mety tsy ho vita ndraiky igny fa le teknôlôjia zany magnampy izy kokoa am'le fizahavagna an'le isak'ôlogno hoe firy le ologno am'ty tany raiky ty, firy le ôlo amin'ny tany raiky ty.